انا مدابية انا نكون فنان مشهور الناس تشوف خدمتي وتشوف عملي ونسليهى في وقت فراغها ومليحة بزاف انا نحب نكون فنان مشهور لانو الفنانين نحبوهم محبوبين جدا جدا كتيرا